Eten chi esọhm mah chi che erup ewa otam che ede ese-onong erup kami-epen bi ekaxem. ekadem irup bi kpat kam beh ajuwi se-se magewa obera odeh. <hesitation> efa akwu-wi che enag agaghe ke mah kewa ekadem erowa ewat mma odok effa o de wanne, ekpo bab bi erok omma onongh heh-esọhm mak mamma ase bege ekpo-ewaro, onong kwa-okpa ewa-otam ode ekadem, eten chi ekpo ewa otum, ekedem ekpo-ewa otam eyowa effa, ekadem deh-doh ekpa-ewa otam.